Ja ma tahtsõ küssüq, et kohe maalõ ti iks plaaniti minnäq ja et kas tuu nigu kuikimuudu ei olõq võimalik, et maq kah üteh saasiq tullaq? Ma tiiä külh, et ti väega ei tahaq, aga siski, ma esiq külh väega tahassi tiika üteh tullaq.